जिवडियां असू रहे कि तेरे हींडल भी रहो। और एसी भी लाग रहो सीट और टायरा और तेरे अते कालिक जिवडियां असी रहो। की तेरे थथ रहो की तेरे पर साखालांग मानस असी ले रहो। की तेरे पर एक काच रहे। चो बटन दावे ते आपसथ खुल जाए। तेरे पर खोड़ा अते पिरियाने भाल रहो। ने हसली जिवडियां हाई वदुसले पुन हाई। हसली जिवडियां नहीं लेना चाहे कहा की। दसन तेरे पर एक टिपको भी पानी ना खाई चो आपसन बन है। जिसे की दाबाएनें खत्रो वाईड रहो। ने अपनों काजे हसली जिवडियां नहीं लेना चाहे। कहा की इसे अपनों काजे खत्रो रहे ने जिवडियां इंजर ने ब्रेक नहीं सूप रहे। जिवडियां गोनी बारी प्रकार ने रहे। जैसे की ने नकार ने गोनी बारी रंगन रहे। अपनों काजे दसला रंगन चाहे। अपनों तसला रंगन ले सके काली, भुराटी, धवेली, रातली, ओरेंच। ने ये सूप जिव रंग चाहे अपनों काजे जिव रंग आपने कार में डालड सके।